समुंद्री जीव जैसे ऑक्टोपस कटलफिश और स्क्विड रंग बदलने में माहिर होत हैं। इन जीव के त्वचा में विशेष कोशिका होत है। जिसे क्रोमैटोफोर्स कहते हैं क्रोमैटोफोर्स में रंगीन पिगमेंट होते हैं। जो कि इनके मांसपेशीय के मदद में होत हैं। फैलत या सिकुड़वात है। जैसे कि त्वचा का रंग बदलत है। ऑक्टोपस और कटलफिश रंग बदलने के इस्तेमाल कई उद्देश्य खातिर करते हैं। सबसे पहले शिकारी से बचाने के लिए आपके शरीर को पर्यावरण के रंग के बनावट के जैसे में बना लेते हैं। उदाहरण की तरह हर एक रेत पर पीला या फिर भूरा रंग इस्तेमाल करता है और चट्टानों पर दबेदार बनावट शुरू करते हैं। वे संचार खातिर भी रंग बदलते हैं नर और माधव प्रजनन काल में कई पैटर्न दिखाते हैं। तीसरा शिकारी बनते समय शिकार के भ्रमित खातिर रंग बदलते हैं। इन समुंद्री जीवों के रंग बदलने की क्षमता ना केवल इनकी सुरक्षा करते हैं। बल्कि इनकी बुद्धिमता और जटिलता भी प्रमाणित करते हैं।